Narekko mabbicara siaga bahasa akko lino e <noise> nulle massebbu akko iyyaq nasabaq liwe eganna negara nappa liweq topa eganna suku-sukunna na akko bawang indonesia siaga memenni bawang sukunna le seddi negara apalaginna ko melo ni le bilang siddi lino massebbu